ما بيحضرنى حيوان معين ومأنى ضليعة أو عالمة بالحيوان ، لكن دائماً فاا- أنا مؤمنه إن لله فى خلقة شؤون ،إحنا ما بنعرف كل شى وما جيت قابلنا كل الحيوانات ، ام- لكن خلينى أذكر إنه جنديل البحر يعجبنى شكله بس وهو تحت الماى تحسه فعلاً مبهج.